No nefa safori jamu meɗen fu .ngo fu neɗɗe fu nyamai sai mi yia sembe ka wala, to sembe wala bo a wawai bollungo gongal, fa nefa hore maɗa, ta wala nandu, wala anyamai, a wawta waɗu komai hakkilo maɗa gon go wartata, mijo maɗa fu wobidinta, golla maɗa fu a wawta golle ɗum. to neɗɗo nyawi, to heɓi nyami tawa a daɗi. to neɗɗo rafama to heɓi nyamatawa adaɗɗi. amma to ɗe ɗo ɗefu a nyawi walla to anani rafa a heɓai nyamuɗafu ɓeydan nyawu ɓeydake torra ɓeydake.